Tinan la ro kapl tunama lakuan tagan ara talagan tume <hesitation> agup ninimap gare ritot. Togagapi mame pala sagu la binim gapeme pai, paire sugu maiam tatak lop, eba param mire, paslasip ga tatak marap kuop, ira lop pam, eba man masisi ebaman magovang tia labinim ga palar to uruan lakuan, pala parakpang inap muvo laurup. Muvo laman mai, maigat pang mire, are tatak lop pam. Man <hesitation> nitong karima ruo, agimarung tavuk, la rale pagakapim, ogat maniong, are nanut man uneng aga ro, bar kakanim ba magulap bar sabak meng. <hesitation> lop la rale menameng me maulap, are titot, titot la non aga tavuk, magamameng lo, lop sisipma magaulap mela, mire bedidir meg, namo ar durimang ga magaulap. Karuk, tinan, tavuk la rale garero, milo mairama lop ga mai dodormeng, ga fafaleang agarip maiam lop me miro tatak magaulap, la sapumeng. Uregaman, ponama ponama ira titot. La irora itara ra titot lop la are lamat meba mime temaiara agarip aiam me tatak maulalap la man gimamang sisipma mire, mega tiera mela maiovang magulap pakaruk, talera mumuri iro tavuk. Tina o, lagat maiong lop lamumuru ga, tavuk maiang lamumuri, muana la mirium ga dadarap, tatimup buam ga man memelo maime, gare man- Maiabo uno maun tap, miro tatak lop ga man omiun uro agatming. Aret tapmat ga rume tunama, ga rume paseai me irama, lop garero buat mime miabuam erap, ogatming irama magaulap, buat mime minonama agart, oaremani. Buat mimena me magaulap la nonara tavuk maiang. Tara laman tunama, ga tume along me lop gare ro, buat mime, davit ma, iro tavuk ga rale mumuri, naming mavitming inamanip ma miri kilalap me, miri kilalap mi memani? Kilalap meba man ma sak ming lop, meba man madadarakming maset. Turuo laman tunamaga Are agat tungit, fafale iang agat tunga gaman tunama. Garume tunum turuo, ara tinan la tunama na usingnualap, miro lukuan tinama ga namanip ga, turama ga inamanip na gavuk ila muri. Tuk, tuke maime magaulap gare, umi, umiang are magabun oumiri mailong magaulap, la tume renum ga mamanip mila kanim. Kakanim meba tame tonang ga mire. Tie labadustang nairap ma laba talang ties, odus nairap ma inamanip, ga tume mavaseai, uro ties memaong, inamanip leba along meng gaman maialang. Obadadameng barala gare mani. Pariro magimarung inamaniap mairo tara, tale gat agatmeng gare, are mire pageap ginam, laman maionamabim. Tuo irarung la maset oit ties, ties onim kuot, ties onim tago kuot ire labat asingnala non migana onim gemani, la ume omiri uro ties. Pa rirola unamagapara, naian nagala muanam gunamur ma karap gaman ponama toma gaire, gamaset kan oula tie onim toma lukuan, pa turuo are tale maset orit ties pang. To maning no, are laman tatavarung la man tulo riro, paman talak agat lamating o, otatak maniguot pageala arit, ebet man taramang. Parare maset to ties ming tago, are tala maset orula uro ties pang un irarung mauna la, to kapi ga ta te maset orula uro ties. Otaim la tunama ga, are fapmat tia unama ire ira rung ba maset orala uro ties, pa tiro la karuk, tale maset orit urio ties. Are rapmat gare oisintung maisintung dadep meba man taramam gaman tume are tula agantulia gan, agat tung man dedema laba taramang. Muana la bugam tuo la, ogat tung la tale maset oit iro tis, pamanigot Arit it iralaman turama, truo la lakua, tume rulo onim lukuan parale rale maset ort ties. Tugama maime lop tuam mionang tafailit, ga misingtala otie, ag, ai iaing, uro tiew la are la muano ties la bubuo, bubuo oni kuot la buro uro ties. Uro ties la are maiong inamaniap mi la pasok ang. Turu la are talagan maset arit iro ties, pa are, maniguiot la tomat tuba, are la man touranatit orowa e manit laba taramang, la to iga kapit ga muruo nakap. Laman toga kani, tulo riro la tunum ara, are turu ra kualapik. Pa turut kualapik agarit taregan orit ure ties. Pa tulo riro tuguma mionang mimi inamaniap tiro olop, tatak lop mas moila uroties. Ties buong la mumuru, uro ties la muano ninimiap. Tala gat noba le ina moun urugang inamaniap la rale omeit ties. Uro ties la nokan, non kan ire, non kan ties uro un bubuo inamaniap onim kuot. Non inamanip ka kanim, onim nan non navup, lama mumaiong tago lukuan buong bulava memau oties buong onim lakuan, eba rale, omela uro ties, mire agarip maiam Eba ra teara ma me laurup uro ties, muana la uro ties non are pageap, laba magosarbuong ga namo gaman bulo gare ma pa karuk non are pageap miro laman ma gosor buong. Aret tapmat ga tume tulo, but vevaro tiew buong lanao <hesitation> man mionang gaman milaa aga onim lakuan laba maset, omila uro ties buong. Tinan, tinan tatimup buam larare, rare omeit urio ties onim bovianam karukan, mime melo onim lakuan eba manmamiong inamaiap ba, mumaiong mamaioving tel gan puomeng meba melawa onim bovianam karuk, baan melawa onim lakuan, me. Maun, mire lop maiam, pamiri inamaniap onim bovianam, ba dusmeng gaman along meng namo pageap garamo garet tie, pa karuk. Non ara pageap mirio laman magasor ming. Ebet tedip meng, tiea la ogasor mengt ara paparak gamumaio maiabuam ga parak meng, omarit meng oties onim lukuan. Ga pame ponama ga, ebagan marikmeng oties onim lukuan gat. Turo la talegan tume marik onim tago lukuan, karuk ina kiun tuara, tara maiang mada inamaniap onim bovianam, ton tume marik, maset masingbuala lop buam meba omela uro ties buong. Uro ities, la onim kan tinan pa minier pageap meba man buaramam onim tiew onim tago lukuan buong. Toma lukuan pang- <hesitation> toma lukuan pang iro tauk laman utka tale puomeng leba kirameng agarit noi, inaaniap ara, ogosormeng, ogosormeng <hesitation> pageap bo, ogosormeng pageap bo toganip la mevara, pa karuk, mume maiabua gilan ga dusmeng. Turu la amarung iro tavuk la mumuri, la muuri gaman tunama. Tuga iro tavuk buong odus buong, agat dus, iro tacuk buang la maset, bua bualang maset ties ula mumuru me inamaniap gabula. Bula ga bula naire nap la nabung aime. Are ga tume rulo, maset masingbuala lop buam, ga turu la maset tosinguala ira rung a tavuk ila muri, maen Man pagea la, pagea la varama ovabua oulia, tiro la agimarung la betong irama, lop pam ga tume askim ila gani, are mirier ganam pageap la morowa lamagosor ong. <hesitation> morowa la mumuri eba tonang tago titot eba gagosara ubiap tuam miro, are laman tulo tago. Eba rala ga oigat tang paparung ga poiang tatuan na nepo, na nep la buat mela dainam. Ga barala gameng ga ogosarang, agimarang irama a poi ruang, namo man saguong amare uro tatak pas ga, gamatiba pas la ila nai irama ga Ila bubuli ga posok ong gaman urica alabuan, ba tale, tale, tare, tare agimarung tuga ituanka okaruka, ba marong togo garala kirarang aime poirung, talaga ogimarang paparung, tara abo, aboruvara isik paparung muana la poirung. La muan, usik paparung la namo torau ang gaman tulo. Tumegan oian arelo, ure paparung usik labetang tiat ga, are iat la buat dusing ga irie, man giginanim lamuio tuna magaure, man giginanim la toiop la tolusang ga turo. Aret tapmat ga tara aboruvara isik poing la, avuralang. Kira irama eva, laman ila nagang ila usin ang ma piragap ga <laughs> loap am, ga rale tale, tale, tare gan man kira ang me isik poing laman saguong ousik pas, kofang pas ga dusiang nairama. Pa riro ba tonang ga tala oigat tang. Leba ionang ebara tonang ga ure togo nanaep ba ubimang mairapa. Ga runama ga rugama pairomigana lamo ba ralawa ouro ties toga mat, <noise> tale gat maset iriot ugat tung tuga titot laba towarimeng ga maiarang uro ganam tung, uro bakerep tuo pamani. La muana ties kan laman muio igama inamaniap labuat mairuk meng tatak ol inamaniap mila kanim ga mime miaram mirou kama memni, maiva onim lukuan, bakarap omanivot, tale maset orit ties, are rapmat gaman tulot, tuga ma agat tung munot, gaman murot, morowa dus, nang agat ba ula muru, pamuro urogo eva tuga karuk inamaniap misik la malalo. Ties tasik maun lon inamaniap laman maiaro uro ties. Ties uro na laman muio gaman, memirer ganam tieslap laba man omela, omirmeng, orait tale marit mire inamaniap. Pa tugama talop tago turuo laba amaning noba ruo, titot eba maset nosaek ming <laughs> titok, gare. Amamarung isik kulot ga rugama, nuno onim lagum? Pa ugama turo onim todeng madina, pa poirung kar la omarik tung kar, long poirung laime dusnairapma lop. Tugama uro, iro migana onim lagum, poirung, paigama ira onim madina gan maset, paira la papa rong, ok duriang bat maset agat tung, pa tugama, inamaniap la mimio iro ubi ula mumuru, nainang eba garala temenang urio nap, mumuri, oganuk tala Pa mumuru, tuga uro ga tuga aga inamaniap miro, la dusmeng, omionama gaman omela tiew paun, meba man paseaivang ga mirie, ure man tunamara. Tiro la tunama la tuga kakalaitit <hesitation> nomurit, kalait alang barung meba tala torun, ga maigat tang, omaragarang pageap tuam meba tala lukuan. Talegat ina tonang tago, karuk, palala rung ara, naien ara mamaralap la tunamato, naien ara maralap la tunama, na ma ga ina gat tuga ina tonang. Titot, titot kan, narung meba rala toma lukuan, buat nula gat nunama ga guro, nunama gat ruruo, gaman pasing nang ga pasin nang, karuk. Turuo lamating kan ubi, narung meba agosar bung mani la agosor bung ga bula, tala toma lukuan tung Turugan la kilakap tuam la maiot toma lukuan ga tugatale tonang tago. Narung meba merala, laman tunama, gaman tis tung, ga ti trung, <hesitation> me mirea inamaniap toga mumiong bula ro ma, meba bula bulava onim lakuan, geba buseming okaruk, pa megama <hesitation> tamerang ka, eba mumuru ba tafenet ok, magaruk nairang taran, taran pagea meba matmeba, pageap la maiot na gilalap mie, leba buming, pageap mim. Turo la murot, ogosorong uri ubi la na ming toume meba ogosar ang. Aret tapmat gatume tunama, tume tunama gare turo dustung bo tatak lop ami. Buat dusnung gare mimi, magan la nagana, nunuo la ara migana ga nonang tie, odusnang bo kibap nuo, ga nunuo migana, ubi nang gaogosarnang kekep me maur lop ga. Lop omare uniap, migapmim are dusming bo kibam mi, dusbeng tiat ubi bung tiat ga bula. leba man buairang iro tavuk, tauk talagan ogosor buong pagea ba, dusbuongit tiat. Buat dusnung ga nula nang non neap dusnang. Nabung non kiban, ga non kiban tie, karuk iat bubum kiban bua, ga bula. Bula naira neap, la ruga bula. Buarim kilalap ga dusbuong tiat ga bula, laba bunang gare tiro, are dusbong tiat ga bula mirie ganam pageap leba mialo <hesitation> mialam kabelat, kabelet leba betmeng iro toptove. Gaman tunama gaman kira rung tomat, tomat, tomat, tomat man oramie. Are popot ma pageap agigimeng ara. Maritigimang, maritigimang pageap tomat Airo, tara lamaiong talegat are tinan la ponama. Karukan, maionamat tatailit tiro la karuk man betmeng ara long paeap, tavuk tavugup ga la mkla giram lamitara betong ga talegat navang meba, uro tavuk odagirana la tara kakanu. Toma lakuan pang la karukan airo tavuk, odiakan karuka. Mirio inamaniap onim bovainam stret la onim lamaselang la omiop danunumiap manpageap. Pava lukuam pang la mast tare avit, tare omait uro tanin, or dararek, karukan, are namengit maiong meba miongtiat, meba pasaiemeng it tiat, ga melawa, melawa maun lop meba maiong tatailet.